Sallama alaikum dwan asalah all mai dwa bulana afade bulana sigal atsuro lemarengu arbain go gaku yezeys ah nyiro sundo sundo ye isorugodo ndo nyirso gadeso ke atstriangu anso bwan ha leman arbain go gakuro a leman miya dee ukiyi kai nyelema ndashar kimani bulan asun palma wasi amma asurodo asuro umade jisuda umade gusunso bulanisi aisuro paingee mubane lame yadu aa nyirooboo oboo sirinso sai kimani ah yo surogee muyadide lemn miya do nyira lamani adahedo bulansima baftunog gunso dooyaalide dilarongarikesir muyalido mushegu labtuanso ngirsu ma mu muyalido amma kimani aki asuro da bwal bwagsiro yne bwal bwagsiso kimani adengul miyodo kaii ambam oyadiso nyirogose nyiyos etumo ah dwando wuyagogee gol kman miyaso oyalidedigoyen gowa yahe munshanni linlcoh digo yenko yahe munshanni megaruazaman ndado bulan ahalema miyanso bulan ahan leman miyaso bukiahan uman miyagee alardirnedo kaii palpalasuro a atustsedo dwanso abangnesundo da guro duniya amma lemangun niya yiyaliso um an niyado bai yaliso ah dwan gu gorogusoe nguroado musae mushegoso. Nelema sittin yi kan ban adaso lema sittin anso didinda ndewanko washe gu kume ya he ngu meyan oshe kuanso falaro rushe goso du doo nyi rsoso ah surugi unan siftin da wukyeego kabudosa nyirowegu amma nyipal natalli yo gandi dingoyenko undi kakarenko leman miyoso asuro settun angwajan asuro lenangur arabain go wnyoo naunwasi leman miyaso goshogodu kinsayahe go kyelo osunwo alhah yufalla amma kimanyakigi kundoo uyiro nyiwbo gwal bulguyo bauhando ah no ihangasirogodoe ikye wuromodo ikegu larduer nde uwee yeyistrowague maloariyee eri malcariyen jiliye jiliye yngu wela yalogi jisorogue nyiro lisurogudo nyiro so bulansi da yashingo yahe eteyefiya he bulansi yada ashingoyalu ndu nyirsoso ɛtuftun lai elah eiduftunyale uluwandu asaleh da nyiro ogahe nondo nu uiskila so shimeyahe nodo nurhikilarso slime yale ndodwan da ndaugahe eurogudi muhane nandi aolagii aa kaii dunso nyirado ndashankoyai ha nyiroda shankoyae saidun mbado da asin asuro sai dunbado da asin sundo smdo asirbedo shagu labtuansayahe sai dun mbaddo da asun ah ngiroda ndwe sundoendo isuroguda. Nema nesun ngoro nyiro mulungorodu nesunduso go hair edasi kimani adomohair agundo nyirso giee nyillemandal hanbatu dwanda muja lagogee mulu yerwardo gulusa kun ukwanda sagun alido ndarhan yamani uhinyirosogi dadayogii ugudogee nyin ndashan kimani dayogiugigee aa ndado asogi ulugi nyirogi mu lhansi gusunso waja llago anndo ngoro wujalogo ohulirdomaukyagee gi utodo ma sai kimaniya gigee kundo siranki mutou oludo nyira nde isurogudo nyirogi aa muksun caffuangosu kumman laftuan kimani ayago aliso allahee dwan obolabtuanguso ada mudiloli kinaniyaro dayede nyio aa sikanadimo nyirsodo de gusoma knshimeda. ngalkoo lemanniya do goshegodu lamshine da nga koo ah yaggibukn abo leman miya anelman asuro bulan loman sabainda aboyere asurondayi lame da miya anlema asuro bulan loman sabainda aboyare asuurondayi lame da niya <hesitation> algu bani adam ho leman siftinda ashegosurogi atude linambo madu walemasitiin aftu woftu do ngu ne zuniyarugundo nando dayegua umarogundo ah wala nyirso asurao nyilansima aa eleisurogu ai aa leman miya mbuowa larardo mbubusu ah faguma nda sha kimani yaggida anahiagahe gonyiro. Nyirogi eluroguga ndwe oisuro yo sundo sundo nde afenhgii ndi ilsuroguga nemagugaro garo asuro lingu naskuta furakuro sodu dulo ah yo mulugshego angodo kimani dasin dwmsubbou denyiroso denda ne isu rogodu doaeusunso <hesitation> ayi garoda asheygu yahe <hesitation> ngiod esurogu yahe yagima elsurogun pal pal do tetehe ggu gagwangi elceligi nanando elceliya nandoga dende luga detule eiso rugu <hesitation> nandoo yesurange ndweogahe surogidu dunda neduhe surogi nyirodali eisurowgne dwe wugahe surogi nyiroda yeddi <hesitation> megu yondali edasii gadedo mulgsurugun nefodan we wenyaliyo ah bulan alarddungo. pal ndoda dan bulan ogoshingugii ahh ngunogu worondo duda bulan bulan abodu <hesitation> alardurdoma palpal dali bulosodi ushingosu nda desu gugoroguso deyihingaro enmusun agamba unyeiyisun enyejiye da imbam enmaisun asunawasi ah ngoro nalido ma isurogi wala a isuropown yirsodu knndanyiro nu iangee kunnda mugu lagee mbugbbo nengnlanoso mumadesoaa lemanso lamani adagun muggu enali. Mugdwu muktogaye de dwan edagun niya daheya midaguun amma ensiyo muntogwaa angunoo kabar yndati sugee faguwaa anguno kabar endati sugee taguma antsisoa anguno kabar endali yi fagmma antsisoa bulansiso ndure anade amma lemano hisabu antcolo faguma nyiro nogsi adido donyiro enmulofogu wa endali amma gbulansi bugu alabee nyirogii grgi akigee aa leman nando du nusunn aa ndododu nyiro ndaliso ai ah nyiro ndaliso wa yaggida oysurogun yahe aa jiscdoyahe bulaana leman miyaso dan bagasu ayele asu rogi tsideda ma tsideman gundirudi nda dila yall ago sau surala en adinagun agudusodu jisu naledesuma radario asurodo juniyan nyilamanohunbatal ansu lemare atsindoebbo shimengosu jusu jisursodn jeman paldu lemarede a ndailu dojireya he bulangii alardii do sundo sundo gi angunagu wuron dweso osatunaga nyaryasr undinso agaskoe wante dumondiriso ah lemantiya sabain tamanin siffin tusuin ndodo wusundigii nyiro ndal nansi menabula ndei bora nabbo niroda nyiro eleisurongne sundo sundo dei isur go. pal go pal betun anguwanso haa bulansi aluggi dwango ankal angu asurodo <hesitation> aguungii mukdwalema nando ido ubogugi bwago isurokodi. Psurngmsoe isurandasikal duso du de isurosodii ah nyirogan nde isuro rdodo nahye aysurokoniyahe dun kimaniso asunyiro alsu rogokodo nyiro nuggudo adaalwu nu hagun fada ah bula ngo ankalangua hanyi asungi dagu han ibadadonbha agugundi nubbo nandodu gudayo fagama nobonyirogo nenalardirdo so ah anganii do nyiroso ansomaluso ah ganni ndo gaggida ashinyin aa nyiro oga he ah dwagushirmulangu guguu ungoro nesilshi uwesey yunogu sigal ah sigal iangunogu kala balge aho uwesiyali asuro lemangu nando ahi lado linando asuru amma surdo sundo sefunagu nda saftun angunogu yerwa aho ah olidoo wir da nda gumogo amsuwangu do shar yahu ndo amsuwangu amma nyido kimaa hand gair dede sura ngaso suranso cunint galo etefare lahe yaloimani yiro nando handoe <hesitation> roasirarogodo kyee nyiro do anrwalangule noyache ah nganni mosha allah surogee bulan ashe yirodo yedashede ga ashingo yahe a bulan sida aa eteisurongunyahe aa nondnyiro wugu sunaa aja yifa nali. Yagifa nali yaggi bulaa asun ali awasi ai nyima lasunso bagaanso nalili awasi wata kila gahemadu yaggida aga he madu an gani mashee alah ah sundo sundo so uhyerwa a agasasuro ndeshinsi sundo sundosi mnidalishade wuje do nigali awate wa nigale awalema migaliwu dare ye usurongne bulan na isuro wurokosa ndan ngoliyeng nda hungumedu meteiyi nyirokodo go gabe deisturyaysun ah nyironegudo ogahe odo eisun ah nyiro regudo ogahe odo eisun ah neyo nyiro negudugi natshiajago tseidu ado eguso ah masha allah surogu oshinkuo yaggiyahe ada ankalhe lanaranduuni yso bansidu. maluge maisuro algagi nandoloo faguma labtu angoso adugnbula adomic odondusoro asurogi don ndang orodu dangorogiee dondangng ruwsdo dassi kimani afagu ashirii kimani ashayoo handililah.